Basilé bololi babé baan irégmé nicaméné bo boomé basilé bara sú, basilé bara uwoga, basilé bara sikub, basilé bara bucaŋéén busa, basilé bara bucaŋéén bahay, basilé bara batanj, basilé bara sibuur, basilé bara balumbung bara étiyee, basilé bara balumbung ba siit, basilé bara balumbnug gukando sibuur, basilé bara étooj, basilé bara ékangul, basilé bara éñankatang nupen béén égéés soon basilé bara sifééŋ, basilé bara mayitee, basilé bara étulo